Për ël minestrun prim dë tüt va ën l'ort, rabasta tüte le verdüre, t'ie lave, t'ie prepare, cule grose t'ie faze a toch, t'ie büte ën la casarola, t'ie büte ën po d'acua, t'ie faze cözi pian pian cuatà cun ël cübersel, pöi cuazi cuand al e cuazi prunta t'ie giunte pöi ën po dë ris o ën po dë pasta calculant ël temp d'la cutüra e 'na stisa d'öli se propi t'völe